Ada xhí ña kannri xhína na nroguan kana a nruguanta kanaña tá pus ku. ho o on. kixó, kixó ña nakani inina jan.